هيڅوک بد نه دي. بد خلک خپله بد نه دي؛ هغوی د شرايطو قربانیان دي. شرايط داسې، یا داسې حالات سره مخ شوي چې هغوی بد ګرځيدلي دي. ځينې مجبوريتونه هغوی بد ګرځولي دي، ځينې ستونزې، ځينې پيښې سره مخ شوي دي چې هغوی بد ګرځيدلي دي. نووو هيڅوک هم بد نه دی، او نه څوک په خپله خوښه دغه انتخاب د ځان لپاره کړی دی. نو دوی د شرايطو قربانيان دي، د حالاتو قربانیان دي، مجبوريتونو قربانیان دي چې هغوی بد ګرځيدلي دي.

خدای دې زموږ او ستاسو نيک ارمانونه پوره کړي.

خلک به یو بل ښه درک کول، یو د بل د زغملو حوصله به یې لرل، د فکر او ذوق اختلاف به نه و، تفاوتونه به نه وو، یو پر بل به د ښکلا او بدرنګۍ نیوکې نه کېدلې، ژوند به ښکلی او ارام و.

که چیرې ماته واک راکړل شي، چې په ښار کې یو قانون بدل کړم نو هغه به دا وي چې فابریکی به د ښار نه لیرې جوړ کړم، او دا قانون به بدلومه. ځکه په فابریکو کې هر ډول مواد سوځي د ډبرو سکاره سوځي نوو دغه فابریکی چې دې د هوا د ککړتیا لامل کیږی، ښار ککړوي، هوا ککړه وي د مرضونو او ناروغیو سبب کیږي. خلکو ته ضرر رسوي نو فابریکې وي که هغه هر ډول فابریکي وي صنعتي فابریکي مې هم د ښاره لیرې جوړول دا قانون مې بدولاوه

په افغانستان کې په اوسني نظام کې چې نوم یې اسلامي امارت دی، د عادل، انصاف او برابرۍ دعوه کوي او د دې نظام واکداران چې ځانونه د دين او شريعت د عملي کولو رښتيني خادمان بولي، په دغه نظام کې ميرمنو ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي، حقوق یې نه ورکول کېږي، د تعليم دروازې یې د ميرمنو پر مخ تړلې دي. په اسلام کې د علم د زده کړې په هکله حديث راغلی دی چې د علم زده کړه پر هر نارينه او ښځينه فرض ده. دوی دغه حق له ميرمنو اخيستی او د اسلام دعوه کوي. دغه د دوی په لاس جوړ شوي نظام ته بيا اسلامي امارت وايي. د کار کولو يا دندې کولو اجازه ميرمنو ته نه ورکول کېږي. که څه هم په ټولنه کې نارينه او ميرمنه ميرمنې د داسې يو مثال لري لکه د يوې سکې دوه مخونه، يو د بل ملاتړ کوونکي دي، بشپړوونکي دي. که په يوه کورنۍ کې يوه ميرمنه سواد ولري، لوستې یې وي، په دې مانا چې ټوله کورنۍ پوهه ده، اګاه ده، خپل اولادونه په سمه توګه روزلی شي، سالمه تربيه ورته ورکولی شي. په ټولنه کې د شر او فساد، بدبختۍ کچه کمېږي. ډېر څه د وايلو دي. ميرمنو ته د يو کامل انسان په سترګه نه کتل کېږي. دومره به ووايم چې دا د واک د حاکمانو ناپوهي ده. دوی داسې مثال لري چې د يوې ونې په يو ښاخ باندې ناست دي او د ښاخ بېخ وهي. تر کومه به ستا ځواني او ځواک وي، پرېږده چې نور پوه شي، ودې او ځواک ته ورسېږي. سبا به ستا د لاسه امسا شي، ته به پرې روان شې. رب تعالی دې دوی ته پوهه ورکړي چې ميرمنو ته هم د يو کامل انسان په سترګه وګوري. ملاله يوه پښتنه وه، څنګه یې د ميوند په جګړه کې د زلميانو مورال پياوړی کړ، بایللې جګړه یې بېرته وګټله. خدای دې دوی ته هم هدايت وکړي.

زه ولې خپلې ژبې ته کار کوم وجه داده چې ددې ژبې پر ما حق دی او زه غواړم چې په خپله ژبه باندې تعلیم وکړم خپله ژبه باندې خپل راتلونکي نسل ته علمي آثار پریږدم او په خپله ژبه باندې تعلیم حاصل کړم خپله ژبه باندې هر څه واورم نوي ټيکنالوجي چې راروانه ده اې آی چې راروانه ده او په دې کې خپله ژبه زما راسي او پدې کې خپله ژبه زه وګورم خپله ژبه زه استعمال کړم نو خپله ژبه خو خوږه زمونږ نو پدې خاطر زه خپلې ژبې ته کار کوم

زه د اسیا په زړه کې چې افغانستان نومېږي، په دغه خاوره کې اوسېږم، دغه هېواد کې اوسېږم. دغه هېواد کې ستر اتلان تېر شوي دي. د هغوی مېړانه، د هغوی کړنې، د هغوی بریاوې، هغه په تاریخ کې نوم لري. نو د دې هېواد د افغانستان بچیان دي. نو زه په دغسې یو هېواد کې اوسېږم چې افغانستان نومېږي.